المكان نخدم فيه فيه أربعة-أربعة رواشن يعني هو المكان صح مفتوح وكذا لكن رواشن طويلة وواسعة يعني ما شاء الله والهوا يخش منها تحس التهوية منعشة.